ଚିକେନୋ କୋ ଭଲଲା ଭାରେ, ଦୌକାନୋରୋ ଭଲଲା ଭାରେ, କିନିଗାନେ ଚିକେନୋ କିଲୋ ଦୂଈଶା ତୁଂଗା। ତକ ଆନିଶାଲା ପର ଭଲଲା ଭାରେ ଥାଯେ ଦାଵା। ଏବ ରକ୍ତ ଜିନତୀ ଲାଗୀ ମେଂ ତୋ ଅନୁଲେ ଟେକ୍ଷ୍ଟ ଭୀ ଗିଡୀ ଜୀଵୋ। ତାପରେ କଡେରେ ତେଲୋ ପକେ ଦାଵା, ଚିକେନୋ ପକେ ଦାଵା, ନହୀଂ, କଂଟଲାର ପାଟର ବେସନୋ। ଆଓ ଅଟା ପକେ ଦାଵା, ତବ ଗୋଲେ ଦାଵା, ଭଲଲା ଭାରେ ମସଲା ବସଲା, ଚାଟ ମସଲା। ଚୋମିନୀ ମସଲା, ସବ ପକେ ଗହନ୍ଚୀ ଦାଵା। ତେଲୋ ଗରମ ଗରମ ତେଲୋରେ ତୋ ଚାନୀ ଦାଵା, ପକଡା ହୈ ଜୀଵୋ। ଅପନେ ମାଂଦରେ ପକଡା ହୈ ଜୀଵୋ, ତାପର ତୋ ଗୁଡୀ ଗୁଡୀ ହୋ ରହା ହୈ, ନହୀଂ, ପୀଡୀ ହୀ ଖୈଦୋ।